Jari nakke biasa punna rie acara intu ri kampongan punna biasa rie acara pa'jaga pa'buntingang intu biasa kanre-kanrean ngu paling kungaea intu biasa kampalo. palagi punna rate ri kamponga punna rie kampongan punna di kua kampola ja nu tala naha-naha to baju kampalo na mahe' injo kampola a injo kampaloa nu ballo to di kanre nyamanto di kanre apalagi punna rie mo pole kangranganna na anui todo punna injo dikuai dumpi eja injo dumpi eja yya punna rie acara tala minto i sakka, tala minto i tala baju toa pokokna apapun acarana punna rate ri kamponga injo pokok na dumpi eja injo tala mae intu sakka tala baju punna harus intu rie dikuai dumpi eja kah nyaman minto i punna di kanre dumpi eja ya. kungai to pole, apalagi punna hambang-hambangi ja punna beru diangka battu na di pamajja'a di sa'ringi mi intu teppa kua nyamanna intu dumpi eja ya mingka lohe to tau tala na ngae dumpi eja ya jari intu dumpi eja ya tala to' sambarang tu ngaei punna to tala biasa biasa tala to tta na ngaei, mingka tolo biasa mo asongo nganre punna nakke inni pasti na ngae toi Palagi punna rie mo acara intu mae pasti to assilonganna haju dumpi eja tala maeng sakka to taua baju dumpi eja na rie to pole ri kua ruhu-ruhu injo ruhu-ruhu a nu pada todoji pole bahanna dumpi eja ya. pada todo ji pole biringmi pada rasanna cuma bentu' na ji beda. injo ngaseng injo kanre-kanreang nuhu ngungai injo biasa rie panjaga'ang punna rie pakkalombang pokokna punna rie acara ri kamponga